Kuchiján nakandatu nda'a ya'a ndavatuu chí ndakandi tuu ndai ndajani nakundai chikuu, kavatu kandaitu kunuu initu nu'u ye'e, nanu kuru yeko'o nakandi tundai tundatuu nikudi tandiyai tandanta koto jun uni, nokava kuu ndakuchi luchí inokava nakuyeko ini tuu kununi ini teke kutu nikuni kuna luchi luchi ján nijenchiu natuu njuanduu ikatuu kuan dutu ján chí ndejotuu jua'a, onre kuján tan ndakua najua'a tukandi tuu nda'a ndakuu niku ni'í, nikunatuján niyetu nuniján chi'o onruketuu nikunatu ján ndanuni kunatuu nii yee yetununi ni'i yetuu nuu anjuni nandutu najani ñatuu ajunika ndejan ndejan ndandava'a ñatuu nakuyee kuenta atuján koni tukuayu, ñatuu ndono'o yankutu ndodatuu nono'o iho nii nune kutuu keko kekoti chiunutu té iho cheko ñuunda ndatudai tundatu iho nutu ndatuu ján ndatudai tuu iho nutuu, ndaketundai tuu iho nutuu ndonuu kunduu tu iha onuu ondon ndatuu onré iho ndai tuu onré iho chinchi iho tunda'i chiyindiotu nadata onre chikava teyaitu ndai ndai tennga nuu tuix najana tuu nda'í tuu nakuyeku te'é kutuu iho nutuu ke ndiko kuchi kuditunuu unga ndojón tanda'a kata kata kendatu nundo'on kutuu ndundatu nakai tundaitu kuchí.